Ny raha mitranga kore agny zany, ny lehilahindreo agny da tena lafa tonga zay ny fotoa itoriany fitiava amin'ny apelandreo agny fa lafa mifanambady amizay la miova toetsindreo lasa mampirafy reo da eo avao koa ny mody tara nohon'ny amin'ny asa da manaraky anizay <hesitation> mampirafy zany ny lehilahy agny